<hesitation> א פאר פון וועלכע מינע <hesitation> קראנקייטן חיות קענען האבן קען זיין אין די ציינער מיט זייער אויערן, זיי קענען האבן <hesitation> אינפעקשעינס אין די אויער <hesitation> נאכדעם די ביינער ווי שטארק ס'איז <hesitation> נאכדעם קענען זיי האבן כמעט ----א--- אלע מינע קראנקייטן וואס ס'איז דא.